Ilà ñy karipetra aminy ñy fiaiña andavan'andro, aminy ñy fiaiña isan'andro, ñ'antony: -ñy karipetra mahay mandanjalanja ñy, toetr'andro tokony mety aminteña, lafa mafana ñ'andro lanjalanjany ñy hafanà militsy antraño teñ'ao, mbo manahakan'izay avao koa ii lafa manintsy ñ'andro.